Ман обро сарфа намуда, системаи обёрии қатрагиро истифода мебарам. Растаниҳои тобовар ба хушкӣ интихоб мекунам. Заминро бо пору ва хас мепӯшонам, то намӣ нигоҳ дошта шавад. Ҳамчунин, барои об захира кардан ҳавз месозам. Бо чораҳои оқилона метавон зироатҳоро аз нобудшавӣ наҷот дод.